Se ma sekɨreɨ aja teatro pe, esa jokope se ma aikuakavita kirai etei ta ko semiari, kirai etei ta ko aroata kua mbae ayapotava omaeta sere vareta oesa vaera kiraita ko se kirai ko amɨi, kirai ko aguatava, kirai ko semiari va, jare kirai ko jae reta iyemongueta jae reta sekotɨ va.